Fu wan iŋɛ se'em nyaŋɛ basɛ ti geene la garlic yue de la see ti fu basɛ ti ba ga zi'an ti sapemesum bɔna. La ka nari ti fu dikɛ ba pɔbe ze'ele. Fu san dikɛ ba pɔbe ze'ele fu wan nyɛ ti wɔlum san kɛ ba puan ba yagese gee sagum. La mi nari wuu fu kɔ'ɔm ya'alɛ ba basɛ ti kusebego kɔ'ɔm ŋmi'ira vuki vuki. La nari ti zi'an ti sapemesum yee fulesa fii fii. La mi ka nari zi'an ti fu wan kɔ'ɔm vuge kipi. Bala la, fu ta'am dikɛ ba ze'ele fu da'aŋa dikɛ iŋɛ lɔkɔ puan dee yue lɔkɔ la liŋa la basɛ. Bala wan basɛ ti sapemesum la da ba kʦi'ira zo'ora gee ti duulega mi da ba bɔna. Amaa dagi bala ma'a, amaa mam misɛla n bala.